ثقافة الولايات المتحدة متنوعة ومتعددة، فيها خليط من الأعراق والأديان والعادات. مشهورة في مجالات مثل التكنولوجيا والفن، وهوليوود لها تأثير كبير على العالم. تحب روح التنافس والفرص، وتقدر الحرية الشخصية. الموسيقى الأمريكية مثل الجاز والروك لها شعبية كبيرة، والثقافة الأمريكية تمثل خليط من كل شيء.